شوف أنا عادي نهدرلكم على الأماكن اللي زرتها، انا شوف أنا ما زرتش ياسر الحوايج، شوف آخر حاجه زرتها، زرت نيويورك درت فيها شويه ما عجبتنيش الصراحه، زدت عقبت لشيكاغو هاذيك والو ما فيها حتى شي يعجب، أيا من بعد رجعت للاغواط، اللي راني نخدم فيها هاذيك، رجعت ليها، درت ثما لا لا عجبتني الحق القواطر رحت لسيدي بوزيد ورحت لآفلو، أيا المهم درنا فيها شويه لا لا خيرات ما شاء الله درنا و معزات.